हाँ, पाकिस्तान को इतिहास गणो रोचक छे। जो चौदह अगस्त उननेस सौ सैंतालीस में पाकिस्तान भारत से अलग हुई गयो थो। तो एक नयों देश बनी गयो। इनना नया देश को निर्माण, मुहम्बद डली जिन्नाद और बाकी नेताओं ना अपना हिसाब से कर लियो। पाकिस्तान मुल रूप से तो दो हिसा में बटेलो थो। <hesitation> पश्चिमी पाकिस्तान को आज पाकिस्तान कहो जाएं, और पूर्वी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश कहो जाए। बांग्लादेश को उका बांग्लादेश बने दियो पूर्वी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को निर्माण धार्मिक आधार पर हुयो। जी से मुसल्मानों को एक अलग देश मिली गयो।